منتصورش باللي فما أشباح في الدنيا ما نؤمنش بيهم نتصور بعض الناس اللي يؤمنوا بيهم على خاطرهم يتعرضوا لمواقف ممكن خيل لهم خيل يعني قاعدين يتخيلوا واقعة وما نتصورش كان ثما حاچة آآ بالحق ولا حاجة صحيحة ولا فما آآ أشباح تعيش معانا على الأرض هم بركة يتخيلوا ولا مخايلاتهم آآ خاطر تربيو بالخوف دويكا تخيلو حاجات مش موجودة.